أنا بفضل فقدان البصر على السمع، لإن السمع بيساعدني أتواصل مع الناس، أستمع للموسيقى والأصوات اللي تعجبني، التواصل مهم جدًا في حياتنا، فقدان السمع بيأثر على العلاقات بشكل كبير يعني البصر طبعًا <hesitation> مهم، لكن أعتقد أقدر أتعلم و أعيش بطريقة مختلفة إذا فقدته، لكن فقدان السمع بيكون صعب جدًا من ناحية التواصل وفهم العالم.